Eh! Cussa già m'è sempri pracciu su andai a i ballusu mancai fui pittia però, fui affrodiera ca mi prasciada. Ciccau tottu sa genti, is amigas miasa, si sezzeiau in prazza e i ballusu, po baddai. Ci fu su soadori e <hesitation> ma ci fudi Santu Sebastiau, su patronu. Pai, Santu Mracu e <hesitation> sa fiera e. <hesitation> Mancu besseiausu ca su fiera fudi aintra e idda; non ci fu sa fiera cummenti c'è oi. I <hesitation> fousu fuanta tottusu mesturau appari po. Po is cristiausu. E fuau pittusu e non si lassanta mancu bessiri e, timmeiausu po non s'ingolli cun su bestiammini. Ci fuanta bois, ci fuanta is cuaddusu e <hesitation> e is stazzusu po, po bendi cosas. Ma no besseiausu, da bidiada sempri de asusu de su terrazinu; deu e mamma e m'affacciaiu innia e bidiu tottu boisi in giru ca. E quindi mi prascianta custa festa. Però prusu sa timmoria po su bestiammini, po non s'ingolli.